A ie ël bagnèt vert, ël bagnèt rus, la maioneze, la bagna faita u la maioneze e ël tun <hesitation> cunosu pad d'aut d'aute sause <hesitation> cueste a sun cuelle chë dovru 'd pi